पांच के बारा में सोचो तो सबसे पहले तो पांच उंगलियों। याद आवे च ओर पांच जानेद्रीया होवे च जीमे स्मृति देखबो सुननूओ चकने में महसूस करनो टच करबो। ये पांच इन्द्रियां होवे चे एके अलावा पांच मुख्य तत्व च। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भी पांच रेवे तो ये भी आवे और पांच प्राइम नंबर रेवे अगर गणित के हिसाब से देखे तो।